روسيا طبعا أكبر بلد في العالم وفيها مناطق مختلفة وحضارات كثيرة وده كلو خلق تشكيلة جميلة وجذابة شديد ويمكن المطبخ الروسي يكون من أشد المنافسين للمطبخ الفرنسي وعندهم أكلات فاخرة جدا زي الكافيار وأثر كثير في مطابخ الدنيا كلها وابتكرو حاجات العالم كله بيستعملها زي القشطة كده